Rusia peguareta jaeko jembiu reta borsh jare sopa de remolacha jokogüi pelmeni jei supe va jare dumpling ma jou reta papa ndie, repollo jae ma joureta jokuareta jokoropi va.